Like wen my friend finding job to do, where she already geh dah job already she nah come tell me. My advice to her, dah oh ba wen you go over there, don't put stealing bisnay in front, don't put ehn you know lying bisnay there. Focus on the job dah you go- where you going to go do, focus on it.